Felpen nege ene ma manfaat ge, so lefo surat, so lefo mega re berita, so lefo kabar, so lefo huruf arab, so lefo nomor hp, dadi felpen ge ena na manfaat nege, so lefo-lefo garamoi yang bisa ngone fo pake untuk ya ngone fo lefo. a tege